Ngaye shi ndapumbwa okwiilonga mum'kwetu manga inatu ha mondjokana, onda pumbwa ndi mwiilonge shi ehole naashi kehole, kutya nande okuli ngee oku- oku- okuuvite nayi, nge okwa kala uuvite nayi ondina oku mweenda ngiini opo ka kale ageya, shono otshiima tshimwe nda pumbwa oku tshiilonga, natango uuna anyanyukwa ondina oku kala nahe ngiini opo kandi muuvithe nayi shaashi okwa nyanyukwa nditsha opo kandi muuvithe nayi shaashi okwa nyanyukwa, opo akale anyanyukwa, natango shi nda pumbwa twiilonga thane nahe, otwa pumbwa twiilonga thane nahe kutya manga inatu hokana otwa pumbwa tu tulepo em'landu tu kale ngaa tutshi kutya shino shaa twahi mondjokana Tutshiilonge, otwa pumbwa oku tshiilonga ihatshi ningwa shino ohatshi ningwa, opo tu kale ngaa tuna onkalamwenyo hetu hi kahe komesho, shaashi ngoo mwahimo inamu ilonga iinima mbi iiwanawa niiwinayi, ngao ohatshi keeta. ohatshi keeta mukale kamuuvita thane, tsho nee otshiima tshimwe otshiinayi, owa pumbwa oku kala twiilongo m'mkweni ne tamu lombwelathana ngaa kutya aye opo tu kale tuna onkalamwenyo hetu hili nawa, otwa pumbwa tu kale tunapo ngaa nande embo lili mpeya shono otshoolelwa ne, embo lili mpeya hatu tshangamo ngaa iinima yetu, mbi ayi tungu onkalamwenyo hetu hee komesho, shaashi nge omwakala inamwiilongathana kutya, shino to ningi, ngeenge owa kala walongekidha waala nande otshiima, tango manga ino tshininga, otuna oku tshikundathana shono otsho mwapumbwa mwiilonga thane sho Iinima ohayi kundathanwa manga, ito thikile ike to longo otshiima ne inamu kundathana, ngweye to- to- twiilongo ngaa mukweni kutya, payife ngino shi mukwetu nguno a lala ngino aye ngiika kandi wete uuvite nawa ka, nena nge owe mwiilongo ndee amuka okana, owutshi nale kutya, ah mukwetu nguno a lala nginoo, aye pamwe kuuvite nawa ano, tokala ngaa noho waninga kutya aye wunapo ngaa kutya ngeenge kuuvite nawa, okutya ne okuuva nayi okuli pamaludhi, opuna okuuva nayi huu komuntu wuuvithwa nayi, ko okuna okuuva nayi komuntu teehama, iinima ayishe mbyono owa pumbwa oku yiilonga opo ike wu kale wutshi kutya ngele oteehama owuna oku kala nahe ngiini, nge okuuvithwa nayi owuna oku kala nahe ngiini, ngano opo ike tamu hi komesho, okulongathana, okwiilonga thana opo ike tamu hi komesho otsho ike otshiima tsha simana, ne amukalangaa natango tamu <hesitation> mwa ninga kutya aye Nge nande okuli nda dhini oku tumbula, wa nyanyukwa, owa nyanyukwa nditsha, shaa m'kwetu anyanyukwa, ondi wete ngaa kutya payife okwa nyanyukwa ondina okumweenda ngi, ino ninga ike shaashi wu wete kutya okwa nyanyukwa. ngweye oto himo itshewe niinima mbi iiwinayi, aye, owa pumbwa to mweende <hesitation> amwiilongathana ngaa niinima mbi iiwanawa, shaashi akuti thimbo limwe enyanyu otshiima ngaa tshimwe, enyanyu tshili maala thimbo limwe akuti enyanyu ali katshituka nande ongeyo, amu ningi ngaa kutya aye, m'kwetu nguno sho wu wete anyanyukwa nguno, enyanyu ndino kandi wete lyili nawa, olyafa ngaa kalili ponkatu himwe ndjii, owa pumbwa wu mwiilonge, opo nande owa mono kutya ah anyanyukwa ndee katuna ngaa shoka atuuvu nenge otshike aakwetu, amwiilonga thana ngaa, opo nande m'kweni okwa nyanyukwa mpono owutshitshi ngaa, ndino enyanyu ndino olyopamuthika omwaanawa ashike enyanyu ndino aaye Enyanyu lye ndino kandi liwete nande ndi, shaashi omanyanyu nago ogena eendondo inaga faathana oga yooloka, ogafa ike okugeya nako, nayo iinima yimwe yina ngaa eendondo dhayo.